मी सूपरमार्केटान गेलो अस्ताना आणी बिल करताना म्हाका उगदास येता कि मी माझा पाकिट घरात विसरलांय। मी मागे त्या बिल करत त्या मंसा कडे विनंती करतलांय कि बाबा मी पाकिट माझा घरा विसरलांय तहां माझा बिल मार मी रोकडो पाकिट घेवन येतांय माठ्सो वेळ रव।